Sabong ti sio rumai kegunan sabong ti ketare sako maruiai menanoma woka mangi mele aki pale lean komoaso rumisuwo penoon nawakti mawong sedap sabong ti nampeng kagudadangnya kasinya sio sako mipi damung wasan mo kucan wotu morisewen wayan kotor nimaput witu dambung mine tangkas mine bersi. wo san wian bale saka duminum piding piding ti sawo kenewo nan pa bersi piding ti pe nun tu piding ti bersi. wo pakekanan ti peenon ma kangen taman kita sehat ni tulang kegunaan sabong ti. pakuan sabong na